Raha ôkôra nahy magnokana manana an'izany restaurant izany aho dia ny hanina <hesitation> tiako ho amboarina amin'izany a avy amin'ny tananako eo a dia <hesitation> ny voalongany aloha dia ny ravi-kazà afangaro kokoho a dia afaka ampiako oragna be koa izy amin'izany vao mainka matsiro tsara. Dia magnano koa aho a laoka ataoko <hesitation> somary maimay fa tsy <hesitation> tsy atao friry fa asiana ranony ireny miky fa atao maridritra tsara izany dia atao be voatabia sy miaraka amin'ny tongolo koa dia atao be menaka tsara. Dia izany ny sa- hanina tiako atao amin'izany restaurant-ko izany raha izaho no manana an'izany.